Raha ny hoe saka sa alika no tiako kokoa, saka zany no tena tiako kokoa satria ny saka tsy de m- ny saka zany afaka manampy anao ao an-trano misambotra voalavo a, ny saka konko a afaka safosasoina sy lalaovina de ohatran'ny mahafinaritra be anahy le milalao saka satria ohatran'ny mahafinaritra fotsiny le izy misafosafo anazy. De ny saka koa zany mahay manadio tena, <noise> tsy manao maloto eraky ny anona ny saka fa rehefa asianao plasy fotsiny eo de eo izy mipetraka tsara eo izy.